Handeha zany ahay handeha hijery cinema <noise> la nifanao fotoa anay zay, mifamapiantso ahay hoe aia keny ny hanaovatsika fotoa fa ho lasa tsika ahandeh hanety cinemazao agny la mifamapaka ateng-ahay amin'ny foto-amin'ny toera nifanaoavanay fotoa lasa ahay miaraky mengangy laf to, ga amin'ny toera io ao ahay la maka place ahay -maka toera ahay la amangety ahayla mihina ahay la manakafy ny fiegna soa.